زه د ورځې له پینځوسو نه تریو نیم سلو ایمیلونو پورې، ا، په کار کې تر لاسه کوم او یا یې هم ستوم.